Ko nee ya mee men in gə rira wésal ar an wess elelle tele noka rik mii n pu orək mari rə riila a daak al arik on uma elaa pu wess ang aa uma ela pu wess riari, uma eláá pu ki ri ori uma olaa pu net niari oni oni botə noz za ves po'kka pa mari i pu na pu okarə onka a pi ari po'ok in we'san de i dook aa maza az maza we'saz zi ina pu jo'ok rə na go'gon zi ɓon uri i duuk sə i kumrə mona borə boo in go’ pan mari i də'ka, nok riik rira wessel ar an nok riik rira wessel ar an kala ina kin delle ro an, anni mo maz wonk, də'a maza az go’ ai rira wessal ina maz tammin ka kino pa. Mii mi odoo n pi do'səkə də n pu eskə panumdə bən gbata wessat ina mori too ika doo morə paan ingə rina wessal du dun maz maz kana gau nur yas ak delle pak ina gó pan a daa nok anya ingə mona ina wessan mona doo too ina gbətik sáan ina wessan ni amma mona borə na gó pa to mari sə gə i gó kə na, mari ina gó na gə a pi araya. moo ori pa moo aaa verə nozza wóos sez gó pa ya ko rigaya gə ōo gǒ pa ya ko rigaya rə oorə ka rə. A dáá ina gǒ pan ves ves ves ves a kəs netta noot aro timtə trə ina wessan saa teegə libla na ketə daza na net to meem ina a bōōk wankan too lini nafukaa uni pòka po ipi oorəkaa rə bille muaka na mari rə muka elaa netta gô pat a tegə net gôôt. Rieri a og biko gə bil zankaa sə gə gə doosəkkga bonge moo mazza wassas zi ar gabta at, moo maza wessaz zi na gò pa bən gə a pu zak rə i pu doo səka rə moo mo maza ra'nəz zi. Tink pa n pi bori kaa rə n pu oori kaa rə a dáá neta gó pat tegə net gó'ot. ko boneya bil boo gə pó'kaa pon.